La gnanakahy manoka da asa mijano tiako satria manao asa mijano tegna tsy mokotsy mandendeha mandeha tomboky zty mandeha tomboky ary